Ya kalau menurut ane hewan yang keluar malam hari itu tikus ya, nah itu tikus ngegratak itu, kadang kadang tuh ke dapurnya dah tuh nyari makanan, ya kadang kadang ya kalau ada itu makanan kalau kagak ada ya kadang ada masuk ke kolong kolong tempat tidur ke kolong apa ya puguh dia juga dibilangnya lapar tuh tikus dah nyari makanan cuman kalau lagi ada kalau enggak ada mah, kadang kadang juga kita di kaki kita, kadang kadang di geragotin dah tu ama sitikus dah tu ya udah itu dah binatang yang malam yang keluarnya malam dia itu tikus, iya dia paling tujuannya nyari makan, nah gitu ya kalau tikus mah ya kalau udah keluar malam keluar apa ya cuman kadang kadang yang kita yang ane benci nama tikus tuh ya beraknya doang dah pokoknya iya kalau malam dah itu paginya tu dibilangnya kotorannya juga pada ngejebuk itu, di deket deket dapur tuh, pojokkan dah tu deket deket pada kuali wajan apa tuh bawahnya tuh udah tai tikus mulu itu kotoran tikus kan main dah kalau udah apalagi seru bau baunya seram bang pisan itu baunya itu ya kita juga kadang kadang ya itunya doang deh yang kadang kadang enggak demen kita, iya kalau ngeliat nama tikus.